जो अमरो खक पेंच हा। सो सुरबिक बोतल दEAN खोल केर ततुक ढकणा दो पदनो फसाणो तब से ढकन देओ खोले।